E in, in ja, in ja teeyo chi <hesitation> sakuatinuyo ku ja ni kenteeyo yotapo nteva, te kenteyo tapa yuana te kiyate te teeyo nu tutu, nu tutu te nu kuntiyo nu teeyo soka kuu kuotiyo chinao nu ntalayo yua te teeyo ji nta´ayo tio yuate ni jaa teeyo yua kua jatinuyo ni ja teeyo.